Sabun itu kalu di torang di sini itu yang pertama itu depe manfaat untuk kase bersih tong pe badan e trus selain kas bersih badan itu karna memang depe manfaat bikin tong pe badan ini kuli ini bersih segar dan harum makanya dia jadi kebutuhan untuk torang manusia ya kurang lebih si dalam satu hari itu amper tiga kali ya kalu tong mo apa pake itu sabon itu karna manfaatnya untuk kas bersih kase harum dan bikin tong pe badan segar trus selain sabun mandi ada juga sabun yang torang bikin jadi apa untuk kebutuhan di dapur jadi ada sabun cuci piring biasanya di sini orang pe istilah sabun cuci piring itu ada sabun-sabun yang Memang dijual bebas di setiap toko-toko itu pokonya banyak banya jenis banyak merek la bagitu dan selain itu sabun juga manfaaatnya ini buat cuci pakeang ya seperti itu manfaat sabun untuk torang.